Koo adaña kationa yi yi teñokuendie kondana ihá na ihá, nayenkada nrajá yu'u kuii ninda atenon chió akuniá ni nan vexhi. <hesitation> nojan va'a xhikunda, xhikunda ni nrá kuniu nia'a ña'a té nokama <hesitation> té nakindó nuniá ti ña'a ña'a tinrini, tadii adikaña yiñoa kande diki ni kiin yukujan ñá jan na tián, ti nruyu ká o'an kadanaivi ni kiin tujan ihó.